Miɗo saawaa nokkure am So tawii miɗo waɗa waawde njamaaji ngal e nder charity ngal, mi waɗataa njiddaade fiyaangu e hoore, sabu njamaaji ngal nguu waawataa njiddaade njam. Ko fiyaangu goɗɗo miɗo waɗaa ndiyam, njamaaji ngal o waawataa njiddaade njam e fiyaangu goɗɗo.